Ko <hesitation> ko jokavaso <hesitation> la-las ocho jokavaso ko ñaliko kijliso, xi ña-ña jnɨña'a ye ñuma'na naá ye <hesitation> ka uxi, kaa uxi ɨ́ɨ́n, te ore laa te jnɨña'a ye ñuma'na, te ña nó kijliso.